Jayoyë ëch pep nixë, mëd paloma yëyëch dun i'ixë, mëd xi'i bi'i mux t'sukë bi'i ji'i myëdë më bi'i kyachën, më jyot t'sukë pero pa'a mëdyë mu'ux t'sëd jedun.